Ireto avy ny zavatra ataon'ny pingouin mba hahafahany hatrany miaina anaty hatsiaka: voalohany, ny pingouin dia efa- efa biby matavy ary iny taviny iny no entiny hanafanany ny vatany raha vao mangatsiaka izy; faharoa manarakarak'izay, izy ireny dia biby tia mifangarongaro ary mitambatambatra izy mba hahazoany hafanana.